gott kvöld og velkomin í Kastljós níutíu og eitt prósent þeirra sem stýra peningum á Íslandi eru karlar og níu prósent konur þetta kemur fram í úttekt Kjarnanas sem birt var í dag og gerð var

gerð var um æðstu stjórnendur í viðskiptalífinu til að ræða þetta og mögulegar skýringar á því af hverju hlutfall kvenna er svona lágt ætla Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans og Birna Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka að koma til okkar í menningunni verður fjallað um

nýjan fyrir alla fjölskylduna sem Akureyrar frumsýnir um helgina og svo skellum við okkur í

sýningunni normið er hin nýja

í Kópavogi en við byrjum á þessu þó fyrsta

þeirra sé nú kominn á Árbæjarsafnið eru Ármanns enn að stökkva heljarstökk fara í

splitt þó komnir séu fast að áttræðu þeir æfa tvisvar í viku og hafa gert frá því árið nítján hundruð og áttatíu þá komu nokkrir fyrrverandi fimleikamenn saman

og ákváðu að kjörið væri að halda við æfingunum sem þeir hófu undir handleiðslu Valdimars

við kíktum á æfingu hjá á dögunum fylgdumst með og skömmuðumst okkar við samanburðinn það er kallaður

Þóris hérna þetta er bara til gamans við byrjuðum báðir hjá Valdimar um fimmtíu og fimm sex svo skildu leiðir en ég kom aftur inn í hreyfinguna sjötíu og átta

verið erlendis var tekinn inn í stjórn FSÍ svo vorum

heyrðu við gætum þetta bara líka strákar fórum að rúlla

og áttatíu

þetta eru upphaflega fórum svo í dómgæsluna og hjálparstörf við mótin félagsstörfin þá var gott að vera innan um fimleikafólkið og horfa á æfa sig og stelpurnar og strákana þá hafiði fengið við getum þetta ennþá

sáum að við þurftum aðeins að liðka okkur halda

kjarni þessa hóps eru gamlir fimleikamenn þú tókst þátt í hvað fyrsta

já fyrsta Íslandsmótinu sem haldið var eftir að

var stofnað fyrsta mótið var nítján hundruð sextíu og níu á Seltjarnarnesi hvað komnir á níræðisaldur áttræður áttræður svo sjötíu og níu og ég er sjötíu

hann er bara sjötíu og sex hann Þórir ég er bara sjötíu heyri að stemmingin er frekar góð hérna menn taka hvorki sjálfum sér né

hátíðlega þó að þeir nei ég hef gaman að segja

var ungur fór ég aleinn svo fór einn að slá undir svo tveir og ég hef fjóra núna við erum alveg klukkutíma áður en við förum á gólfið hörðum dýnum og með öllum þessum svampi það er erfitt að meiða sig ef maður stekkur út í svampinn hvar

þegar þið voruð að byrja í þessu ÍR húsið gamla sem er uppi á Árbæjarsafni núna leikfimissalurinn ykkar er kominn á safn já safn já já í Sigtúni meðan það var en svo er búið að vera hérna í nokkur ár fyrir fimleika stórmerkilegt hús þó manni finnist það lítið í dag hittist ekki bara hérna

félagslíf þess utan

farið og fengið sér brauðsneið og bjór

sagðar sögur og horft á myndir og svona miðað við formið hjá ykkur núna þið þið getið alveg tekið frá tíma hérna

okkur hver er bestur hérna hjá ykkur

það eru allir allir góðir allir

einhvern sérstakan styrk

allt öðru að konum í viðskiptalífinu níutíu og eitt prósent þeirra sem stýra peningum á Íslandi eru karlar en níu prósent konur að því er fram kemur í

Kjarnans sem birt var í dag þetta er árleg úttekt sem Kjarninn hefur gert síðustu fjögur ár og hlutföllin hafa haldist nær óbreytt þann tíma eina stóra breytingin er

Landsbankans sem þýðir að nú

stýra tvær konur og einn karl stærstu viðskiptabönkum landsins við ætlum fyrst að fara yfir helstu tölur í þessari úttekt og Helga ætlar svo að ræða þetta við Þórð Snæ Júlíusson ritstjóra Kjarnans og Birnu Einarsdóttur bankastjóra Íslandsbanka úttekt Kjarnans var gerð á meðal æðstu stjórnenda viðskiptabanka sparisjóða lífeyrissjóða skráðra félaga félaga á leið á markað óskráðra tryggingafélaga lánafyrirtækja verðbréfafyrirtækja og miðlana orkufyrirtækja Kauphallar og

þar af áttatíu karlar en átta konur sem þýðir að níutíu og eitt prósent þeirra sem stýra peningum á Íslandi eru karlar og níu prósent konur í Landsbankanum og Íslandsbanka eru konur bankastjórar í Arion á Íslandi eru fjórir sparisjóðir enn starfandi þremur þeirra er stýrt af körlum en einum af konu alls eru fimm lánafyrirtæki eða stofnanir reknar hérlendis þau eru Borgun Valitor Byggðastofnun fjórum þeirra er stýrt af körlum en einu af konu staða kvenna er verst þegar kemur að verðbréfafyrirtækjum og rekstrarfélögum verðbréfasjóða á borð við Stefni Íslandssjóði landsbréf Gamma Júpíter Alda og summa

félögum sem eru með starfsleyfi samkvæmt Fjármálaeftirlitinu er engu stýrt af konu tíu karlar halda um þræðina í þeim öllum og gegna stöðu framkvæmdastjóra áhrif og völd þeirra sem stýra lífeyrissjóðunum

eru gríðarleg samkvæmt nýjustu hagtölum Seðlabankans var hrein eign þeirra rúmlega þrjú þúsund fimm hundruð milljarðar króna úttekt Kjarnans nær til sautján stjórnenda lífeyrissjóða sem sumir hverjir stýra fleiri en einum sjóði af þessum sautján stjórnendum eru fimmtán karlar en tvær konur tvær

annars vegar brú Lífeyrissjóði sem starfar hjá sveitarfélögum á Íslandi og hin konan er framkvæmdastjóri Eftirlaunasjóðs

íslenskra atvinnuflugmanna þá er öllum skráðum félögum á Íslandi nú stýrt af körlum auk þess er forstjóri Kauphallarinnar karl til viðbótar má nefna að þrír æðstu yfirmenn Seðlabanka Íslands eru karlar fjármála og efnahagsráðherra er karl og það er forsætisráðherra líka nýkjörinn forseti okkar er auk þess karl velkomin bæði tvö þessi úttekt er í

því konur eru svo fáar þarna byrjum á þér Birna hver eru þín viðbrögð við þessari úttekt og hver helduru að sé skýringin á þessu já mig langar nú að byrja á því að þakka kjarna fólki fyrir að taka þetta saman á hverju ári því þetta hjálpar bara það að vera allavega að mæla þetta mér finnst virkilega sorglegt að sjá þetta sérstaklega þegar við horfum til þess að konur eru í meirihluta þegar horft er til fjármálageirans starfsmannafjöldinn þar er konur í meirihluta en eftir því sem ofar dregur í skipulagi fyrirtækjanna þá fækkar þeim mjög eins og sést á þessum tölum það sem er líka sorglegt að sjá er að á Íslandi held ég að tölurnar séu í framkvæmdarstjóra eða forstjóra fyrirtækja eru tuttugu

þetta enn lægra ef ég horfi til þegar ég er að hitta erlenda bankamenn spurt ég held að þetta liggi töluvert mikið í það eru svolítið karlar að tala við karla þessum viðskipti að eiga sér stað innan þessa hóps þar eru augljóslega karlar að tala við karla þetta er ákvörðun um að vilja breyta þessu og ég held að maður heyrir nú á tyllidögum þá tala nú margir vel um það og hvað þeir vilji gera en það verður svolítið minna um framkævmdir í því þannig að ég held að þú þurfir að taka vilja sjá breytingu á þessu þið tókuð í raun bara æðstu stjórnendur í þessari úttekt en þetta eru ekki konur í stjórnun því þar hefur orðið breyting eftir

forstjórar og framkvæmdastjórar í þessum fyrirtækjum vildum svona reyna að ná utan um þá sem stýra peningunum á Íslandi vegna þess að ef þú stýrir peningunum möguleikum þeirra sem sækjast eftir tækifærum

það voru sett hér lög sem tóku gildi haustið tvö þúsund og þrettán sem skilda stjórnir í ákveðnum störfum fyrirtækja til þess að vera með að minnsta kosti fjörutíu prósent af sínum stjórnarmönnum sem konur og það hefur orðið bragarbót á hérlendis

en þær eru samt sem áður ekki fjörutíu prósent

allt í allt samkvæmt Hagstofunni voru þær í lok tvö þúsund og fimmtán þrjátíu og tvö prósent þarna er löggjöf kominn inn í sem hefur greinilega áhrif af hverju fjölgar konum ekki í stjórnenda þarf íþyngjandi lög á það líka

ég er enn að vona að

búin að vera það stutt að þetta sé ekki enn farið að skila sér

það eigi eftir að gera það en í þessum félögum sem þarna verið að tala um ég býst við að

öll þau fyrirtæki séu að uppfylla þennan kynjakvóta það ætti svo sannarlega að vera að skila sér niður

að velta þessu fyrir sér hvers vegna er það

ekki að skila sér niður og ég held að eina sem ég get sagt um það er að vonandi að tíminn eigi eftir að breyta því þetta er fjórða árið sem þið gerið svona

hlutföllin hafa nánast ekkert breyst

hefur hefur þá lítil breyting orðið á í þessu starfsumhverfi eða

eru karlar bara teknir inn fyrir karla

eitthvað skoðað það það hefur orðið breyting lífeyrissjóðir hafa runnið saman það hefur verið skipt um stjórnendur í kjölfar Panama skjalanna í fyrra tveir stjórnendur lífeyrissjóða sem sögðu starfi sínu lausu það hafa orðið til og svo framvegis en það hefur ekki breytt hlutföllunum neitt það er hreyfing í þessum geira alveg klárlega en bara karlar teknir inn fyrir karla já svona heilt yfir þetta breytir allavega ekki niðurstöðunni í fyrsta fyrsta skipti sem við gerðum þetta var það þannig að níutíu og þrjú prósent stjórnenda voru karlar nú eru þeir níutíu og eitt prósent þannig það er vel innan skekkjumarka þessar

verið talað um að fáar konur stýri

og fáar konur eigi lögmannsstofur svo ég vitni í eiganda einnar

rætt er við í þessari nýútkomnu bók forystuþjóðin sem er bók um jafnréttismál þá segir hann við erum fjórir karlar sem eigum þessa auglýsingastofu og sitjum allir í stjórn við höfum rætt það að okkur vanti

inn í framkvæmdastjórnina en ég kenni nú aðallega leti um að hafa ekki gert neitt í því það eru margir sem tala mikið um þetta á tyllidögum en svo er kannski minna um framkvæmd í þessu því að ég held þegar stjórnendur sem stjórna fyrirtækjum ákveði sig að þeir vilji gera breytingu á þessu þá er það hægt en auðvitað tekur það stundum tíma en

toppnum þú þarft að hafa stuðning stjórnar og framkvæmdastjórnar til þess að að innleiða þessa breytingu en þegar enginn gerir athugasemd við það og þeir greinilega

komast upp með þetta þó að auðvitað fólk ræði þetta þyrfti að koma einhver löggjöf sem hefði veruleg áhrif á stjórnarskipan fyrirtækja ég held að fyrst og kvóti á stjórnir tók gildi og hún á hún á eftir að skila meiri árangri

fyrir mig og minn miðil miðilinn sem ég stýri við fjöllum aðallega um viðskipti efnahagsmál og pólitík forsíðan okkar sé mjög karllæg ástæðan fyrir því er einfaldlega

geirum sem við erum að leggja mesta áherslu á við erum ekki svona

við erum ekki mikið að leggja áherslu á að fá viðbrögð einstaklinga við ákveðnum fréttum heldur með fréttaskýringar og greiningar

erfitt fyrir okkur að bregðast við þessu

öðruvísi vali á viðmælendum þar sem við getum eins og til dæmis í stjórn fyrirtækisins innan ritstjórnarinnar og í vali á föstum pennum eða verktökum sem eru að vinna fyrir okkur þá reynum við að hafa alltaf kynjahlutföllin í lagi þannig að

miðillinn endurspegli hlutfall og veru kvenna í samfélaginu konur eru helmingurinn af þjóðinni það þarf að endurspeglast með betri hætti birna þú ert búin að stýra Íslandsbanka frá hruni þar starfa margar konur eins og í bankageiranum

þar inni og hefur þú markvisst verið að vinna með að jafna þessi hlutföll já við höfum markvisst verið að gera það og okkur hefur tekist mjög vel til á langflestum sviðum eigum aðeins í land í einhverjum stjórnendahópum en við erum mjög vakandi yfir þessu og mælum það reglulega og þegar opnast gluggi þá reynum við að passa upp á það að hlutföllin séu rétt en sumir segja að

konur sækist ekki eftir ábyrgðarstöðum er það mýta eða er eitthvað til í það er ekkert til í því konur sækjast alveg eftir stjórnunarstöðum

og sækja það fast þegar þær hafa áhuga á því þannig að

það er ekki hægt að segja það líka við sjáum það að konur eru búnar að vera fjölmennari í háskóla í einhver ár núna og þær eru komnar með reynslu og getu til þess að taka öll þau

störf sem eru í boði þannig afsaka sig með því en hvað skynjar þú sem stjórnandi í bankanum þú ert viðmælandi í þessari bók

og þú raunar líka en þú talar um að konur gefi eftir

eru heimilin meiri baggi á það var nú svo að kollegi minn fyrir tuttugu árum sagði við mig að konur myndu aldrei ná frama innan fyrirtækja

gefa eftir heima því þær vilja þar stjórna ég held að það sé heilmikið til í því en mér finnst þetta hafa breyst held

breyst mikið með

karla þannig að ég held að þetta sé nú aðeins að jafnast en ég finn það þó þegar ég ræði við ungar konur bæði innan bankans og utan að þær kvarta aðeins yfir þessu ennþá

að það sé ekki alveg jafnræði jafnræði í því hvernig

að sinna þeim störfum þannig að auðvitað hefur þetta áhrif mér finnst konur komnar á nýjar hæðir með hvað þær taka að sér og eru samt með með ung börn og svo framvegis hvað heldur þú Þórður þú skrifar mikið um efnahagsmál og viðskipti

dæmi um það að konur vilji ekki stöður ef þeim hefur verið boðið hún nei alls

ég held að við verðum að horfa á það hvernig efnahagslífið

og viðskiptakerfið okkar er

rosalega stórir leikendur þeir eiga

helming skráðra hlutabréfa eru mjög stórtækir í öllum viðskiptasviðum hérna á Íslandi við eigum náttúrulega lífeyrissjóðina þessi kynjahalli er mjög sýnilegur innan æðstu stjórnenda lífeyrissjóða og hjá þeim fyrirtækjum sem þeir eru mikið í viðskiptum við það er sjóða og svo framvegis þannig það eru alveg tækifæri fyrir okkur að horfa inn á við þar við sem eigendur lífeyrissjóðanna mögulega er eitthvað skakkt með það hvernig við skipum í stjórnir eða veljum stjórnendur lífeyrissjóða við gætum kannski byrjað þar og þar mögulega lagast eitthvað já en konur

í þessum karlaklúbbi hvernig eiga þær að komast inn

dæmis í vita af sér og yfir konur sem eru búnar að segjast vilja vera vera í stjórnum þannig að ég held að afsökunin sé ekki til um það að það séu ekki til konur til að fara í þessi störf og ég held að af því við vorum að tala um fyrirtækjamenningu ég held að það sé um leið og hún breytist og komið meira jafnræði þá

ákvarðanirnar betri eins og við vorum að tala um hérna áðan ég held að þetta skipti svo miklu máli að þetta sé svona á ensku critical mass að það sé ekki bara ein kona að stjórnin og samsetning á

stjórnum sé þannig að hún sé jöfn þá held ég að

öðruvísi menning það verður öðruvísi gildi

og öllum líður eiginlega betur í

í því sem þeir eru að gera þannig

að koma einni konu einhvers staðar inn hún gerir mjög lítið þessi kvótalög nákvæmlega örstutt í lokin við erum komin ansi langt í jafnréttisbaráttunni er þetta síðasta vígið að fjölga konum í viðskitalífinu eða er meira sem við þurfum að taka á ég held að við þurfum að gera við ýmislegt sem hefur farið halloka á undanförnum árum eins og til dæmis það prýðilega fæðingarorlofskerfi sem við vorum byrjuð að byggja upp hérna fyrir hrun en varð fyrir miklum skakkaföllum í niðurskurðinum eftir hrun og hefur haft

vegna þess að það er staðfest af stórum rannsóknum meðal annars rannsokn sem var birt hérna tvö þúsund og fimmtán af Hagstofunni að það er kynbundinn launamunur á Íslandi sama hvað menn segja á samfélagsmiðlum það þá er það venjulega þannig að sá maki sem er með lægri tekjur hann tekur lengra orlof og ef að það er konan eins og kynbundni launamunurinn segir til um þá erum við með kerfislegt vandamál sem festir konur í fæðingarorlofi hleypir þeim seinna úr því og hvetur karla síður til þess að taka það þannig að við erum með kerfisleg vandamál sem við þurfum að taka á launamunurinn er eitt af þeim þessi jafnlaunavottun sem á að leiða í lög eða leggja fram sem frumvarp í mars og svo sjáum við til hvort að stjórnarliðar fáist til að leiða

það er eitt af þeim

skrefum í þá átt já menn segja misjafnlega hluti um það allavega það verður forvitnilegt sjá við komumst ekki lengra takk kærlega fyrir komuna takk gott kvöld þótt leikritið

sé fantasía fjallar það líka um allar þær óraunhæfu kröfur sem við gerum til okkar í nútímanum segir Sara

Guðmundsdóttir meðhöfundur og leikstjóri þessa nýja leikrits fyrir alla fjölskylduna sem

setur upp í Hofi um næstu helgi Þórgunnur Oddsdóttir leit inn á æfingu þetta byrjaði allt á því að ég vaknaði klukkan núll sjö fjörutíu og fimm ég fór á fætur teygði úr mér burstaði tennurnar pissaði þvoði fyrir alla fjölskylduna um hann sem er svona brjálaður afreksmaður sem vaknar upp við þann vonda draum einn daginn að hann er orðinn því að í þessum heimi sem

versta sem getur komið fyrir þig er að vera ósýnilegur því þá er þér hent inn í þokudalinn og þér er ekkert boðið aftur heim

kynnist ungum manni sem

þau leggja af stað saman í ferðalag reyna að komast að því af hverju maður verður ósýnilegur og hvernig og hvort að það sé hægt að finna einhverja leið til baka hvernig er að leika persónu sem að er ósýnileg sviðsmyndin og tæknin vinnur svolítið með mér hjálpar mér ég get verið á sviðinu án þess að vera sýnileg það heyrist í mér en áhorfendur sjá mig mismikið þannig að þetta er svolítið krefjandi sérstaklega þar sem við byrjuðum að æfa þetta þannig að ég væri sýnileg til þess að

svo núna fyrir viku þá fór ég að verða ósýnileg það sem ég vona er að foreldrar og afar og ömmur og börn og allir komi hérna og taki það vonandi með sér að að setja minni pressu á sig í lífinu mér finnst

ungmenni í dag lifa við svo ofboðslega mikla pressu þurfa að vera svo fullkomin

eins og þetta fólk í þessum heimi lifir alla ævina eins og það sé

svo mikil pressa á öllum og ég er svona að vona að fólk fyrirgefi sér fyrir að vera ófullkomið svo gekk ég

að speglinum með reglurnar sem ég lifi eftir gerðu betur gerðu enn betur og toppaðu það svo þetta sagði ég aftur og aftur og aftur

og yfirgefin verkfæri eru meðal þess sem ber fyrir augu á sýningunni normið er ný sem opnuð var í Gerðarsafni í Kópavogi á dögunum þar sýna ellefu myndlistamenn verk sem sprottin eru úr efnum og aðstæðum hversdagsins og fanga töfrana í því sem getur talist óvenjulega venjulegt við skoðuðum sýninguna sýningin er svona nokkuð stór

samsýning hérna í Gerðarsafni sem er einhvers konar hugleiðing um birtingarmyndir hversdagsleikans í íslenskri samtímalist þetta eru ellefu listamenn ólíkar kynslóðir margir eins og gengur

tíundi áratugurinn skipar einmitt sérstakan sess þegar kemur að viðhorfi ungu kynslóðar samtímans til hversdagsleikans nokkuð sem sést best í tískufyrirbærinu

þar sem þáttum úr því sem kalla má hallærislega venjulegan stíl tíunda áratugarins er hampað

íslenskir listamenn hversdagsleikann það má segja að vítt merkingarsvið hversdagsleikinn hugmyndum og hugtökum á borð við hið heimilislega eitthvað sem er venjubundið eitthvað sem er normal kannski og hversdagslegt og það kannski birtist fyrst og fremst í sýningunni ég kann eiginlega

svona

hversdagsleika samtímans það er það sem mér finnst sameina verk þessara listamanna til dæmis þetta verk sem ég

verk eftir

búið til sérstaklega fyrir sýninguna reyndar í stærri mynd sem

litanotkun framleiðenda flíspeysa er ótrúleg litir sem

annars staðar en í akkúrat

við var enn verið að setja sýninguna upp og stundum erfitt að greina milli listaverka

og verkfæra og annarra

skrapp út sem fela í sér húmoríska og dálítið

úrvinnslu á hversdeginum rétt eins og innsetning Þorvaldar Þorsteinssonar söngskemmtun heiðar Kári leggur ríka áherslu á hlutverk listamanna í að túlka

og skilgreina samband okkar við hið hversdagslega í umhverfi okkar þetta er bara vinnuborð en gæti vel verið samhengi sko verk það verður ekki með sko virkni myndlistarinnar er

þannig að hún getur bent á

umbreytt því sem er einmitt svo ljósi og áttum okkur á því

ofboðslega fallegt eða

sýningin normið er ný stendur til tólfta mars en þá er ekki fleira í þættinum í kvöld veriði sæl